Maintagny kôfa maintagny tsisy ôragna zany hoe maigny tany jiaby <hesitation> tsisy tsisy tsisy rano, ririgniny ndraiky magnintsy andro avekeo misy rirignigny milatsaka môramôra, avekeo kôfa asara ôran- magnôragn'andro aveke olo mamboly.